ବ୍ରାଜିଲ ରେ ଭୀ ଏକ ଦିଲ୍ଚସ୍ପ କହାନୀ ହୈ ଚୀ, ବ୍ରାଜିଲ ଜୋ ଥୀଲା <hesitation> ସନ ଅଠାର ସୋ ସତ୍ର ରୁପହେଲେ ସେ ଭୀ ଗୁଲାମ ଥୀଲା, ଅଥାର ବାଦ <hesitation> ପୁରତକାଲୀ କୂ ହଟେ କେ, ଜବ ପିନ୍ଡରୋ କୂ ରାଜେ ବନେ ଗଯଲା, ଅଥାର ବାଦ ବ୍ରାଜିଲ ଭୀ ଆଜାଦ ହୈ ଥୀଲା, ଅଥାର ବାଦ ପୁରତକାଲୀ ହଟେ ରେ ରାଜକରୂ ଥୁଲେ ବ୍ରାଜିଲ ରେ, ତୋ ଅଥାର ବାଦ ଜବ ରାଜେ ବନ ଲା, ତୋ ଅଥାର ଭୀ ଵିକାସ ହୈଲା, ଔର ସବକୋ ଅଧିକାର ଭୀ ପ୍ରାପ୍ଥ ହୈଲା।